Ngo met samano se met kama salamarki da ngo met da ngo met utlu chama rura, ngo met nga tulu gumamek. Da ngo de irek ngo ngia drem iresk ngo se gumamek ngua lucha da iresk ngo se cha de ngia tet ngung se vecha ngia drem ngung cha ve cha. Daka ma ruchi achet kave da iresk ngo sechi ngia drem cha sahong da bes a mar nget, bes kianiam de chi na tulu ut. Dach kianium da sahong da cha dulu ut da ki ne a sahong da asusur da iresk ngo cha chi da ngia drem ngia tet de ngo tu ngiaum da chama morka ma segek avethik. Deva sik ka chula da marnaum daka angabes, da abes mamar cha amarta. Tamu da ngia dulucha de iresk ngo setha ve vek kama ma slamarki da chusnia da amarta. Ngia drem chula sasik ti salvo na thasahong, da vadi ugo tulu cha da iresk ngo secha de va nudandam u ma tamen ngun nu gaumorka deva va ngia tutha da cha ma morka vethik de va, amarta de va chula da sik amarta se thiviun save se va vet. Daka sik ka anbes, da chula tha da iresk ngo secha ngia drem cha ngo dulu cha chula tha chula tha veth kama ithang glan a vik ma i tulu va tha. Da abes amar pes ngo tulu gumamek koki de iresk ngo secha <hesitation> mamar chule ngo chan da ithit de iresk ngo secha, ura iresk ngo sa ma tamo da bes a marta. Atha sahong dama iska nget da bes a mar nget.